اه لازمه باينه بلي الرياضيات مهمه قصدي ماده من المواد لي مليحه ياسر ومهمه وهي <hesitation> أساس كل حاجه هي رياضيات لأنه العلوم والتكنولوجيا كامل <hesitation> تجيب الرياضيات الرياضيات الحاسوب الكمبيوتر التليفونات دنيا كامله تمشي بالرياضيات الدبابات الصواريخ هذو الكل يمشو بالرياضيات حنا لازمنا نديرو الرياضيات تعود نستقواو فيها ونعودو من المتطورين في العالم في الرياضيات وفي هاد الحوايج.